Jonã juanhà láhã lùã guiohà zainâ nonê zainã nénâ çióhå çuaâ naunà iã jonã nénå zianâ nénâ lùã manã tahà guã zaihà ðùnâ tahà guã zainã ðùnâzainâ nénâ mønâ tùhå aíâ tsaøã tahà çuuã zaihà çuunå jñanã jáhã nénâ nonê çuuhå naunã paâ nénâ çuuhå naunã paâ nénâ lùã naunã tsùà jeê çuuh jonhå jmonà çuuhå tsøã jmonà jonhå mønã ðønà liónã liónã naunã çuhå çuhå jáhã nénâ <noise> taã l/hå jøè naunã çuhå søã çuhå naunã naunã iã zoúnâ ñanã aùâs ziaã mønâ tøhê aùâs tsaøã zaiã mønâ lùã nonê zoúnhã tsouã nonê çuhå tsouã guiohà jáhã nénâ mm <noise> jáhã zainã nénâ çónhã guiohà jáhã çuaâ naunà nonê zianã jáhã çuaâ naunà iâ laà mønâ lùã zoúnhã tsouã zaùnhã tsouã jáhã nénâ jonã juáhã nénå tahà guiohâ jáhã nénâ tahà çuunå jáhã nénâ nonê tahà çuunå çuaâ naunà nénâ çuuã zaihà çuunå mønâ tøhê mønâ tøhêjaøè tsouã mønâ tøhê aùâ tsaøã jonã taã taã joúhå lùã joúã tsouã nonê zaùnhã jáhã nénâ zianã nénâ ñanã çuaâ naunà nénâ tsoå jáhã jáhã. Jáhã láå çíã nénå çuuå baâ nénâ nonê søã zoúnã tsouã nonê guiaâ guiaâ çuhå ðíã nénâ çuuã ñanã laã ðanâ nénã çuhå ðuuã baâ nénâ nonê záhã baâ tsouã nénâ nonê mm çuhå tsouã guiohà jáhã nénâ nonê láhå jønè guiahå guiahå zaíhã guiahå mapache <noise> jáhã çuå çuuã baâ nénâ nonê janê áhã paâ tsouã aùhã jáhã nénâ mønâ tøê çaã jenè mønâ tøê çaã jenèjáhã nénâ jonã guiaâ jmánã jmánã ðñúnã guiohà jáhã nénâ nonê juáhã juáhã tsouã jonã taã liónã jáhã mønâ tøhê jaøè søâ jáhã nénâ jáhã iã tonhâ taã tiánã bahâ nénâ iâ naunã nonê tonhâ zaihà baâ nénâ juáhã mønâ tøâ mønâ tøâ çuunå mønâ tøhê jaøè tsouã jonã laã nenã lùã guiohà jáhã nénâ jáhã zianã iâ naunã nénâ <noise> ñanã laå laã lùã guiohà guiahå onê liónã liónã neinâ guiahå lùã zianã guiahå taíà juáhã tsouã zianã guiahå guiahå lià zianã guiahå doúnã tsùà çounã neinâ guiahå nénâ ianã guiahå guiahå çanhâ nonê guiahå guíhå jonã jmánhå çinå jmánhå çinå láhã lùã guiohà jáhã nénâ nonê guiahå nénâ guiahå meinhâ nénâ jáhã nénâ nounhå iâ çuhå záhã jáhã meinhâ tionhâ â naunã nonê tsoå jáhã çanhâ nénå. Jáhã çanhâ guiahå çanhå nenã záhã juøà eínã çunhå záhã çaâ juøà iâ lùã ninã áã tsáâ guiahå çanhâ eínã çounhå çounhå jáhã joê tsouã nonê oå záhã jáhã tionhâ iâ naunã nonê jáhã jáhã líã jánhà nonê çaunhå çaunhås çounhå guiahå nénâ liñã neinâ guiahå nénâ lùã iã jonã çianå iâ jmaønã nénâ guiohà nonê láhã téã tsouã nonê jmánhå ðinå iã jmaønã jáhã nénâ iã jonã juáhã jnanà nonê einã jáhã jnanhà çohå tsouã çohå tsouã çónã tsouã guiahå nénâ juáhã guiaâ juáhã tsouã çauhå guiahå çauhå guiahå nénâ ninâ juáhã guiahå çanhâ tsoúnã tsouã iã jonã çohå tsouã nénâ mønâ tøâ jeinhã guiahå guiahå çanhâ nénâ ñanã jáhã tionhâ iâ naunã nonê juáhã juáhã jáhã jáhã énâ maønhå maønhå nénâ çohå tsouã láhå jønè maønhå bahâ çohå tsouã guiaâ jáhã lønhâ nénâ juáhã guiaâ çauhå jáhã nénâ juáhã ñanã laùhå nonê guiohà jáhã nonê iå jonã çohå tsouã mønâ tøhê jienhå jáhã nénâ <noise> liáhã manã jmaønhå baâ tsouã jiaã mønâ tøâ taã jaùâ tsouã mønâ joà çauhå jáhã zianã tsouã. Zianã tsouã joúnã lùã taã eínã mønâ tøâ çauhå jáhã nénâ ñanã zianã tsouã eínã guiohà nonê guiaâ tøå mùnã nonê tsóâ niunà taã mùnã mønâ tøhê çuahå jáhã nonê iã jonã laùhå jønè maønhå paâ lùã çouã tsouã guiohà guiaâ taãtaã reã lùnã dehâ çauhå çounhå tsouã <noise> ñanã çouã jniánã noê iã jonã lùã nénâ jáhã nénâ jnánhà jmaønhå jáhã zainâ nénâ jnánhàmaønhå ñanã çuaâ naunà ñénâ jnánhàmaønhå ñanã guiahå nénâ tahà jmaønhå tsøã çíã juhà nénâ láhå jønê jáhã nénâ lùã lùã iã tonhâ iâ naunã jmaønå taã jánhå taã líã jaøè tsouã laã manã çuunå tsøã mm jmánhå iã guiuã lùã lùã iã zoúnã tsouã guiohà mønâ tøhê taã taã taã jianå paâ nonê tsøã oå jonã jmaønå jáhã nénâ jánhå taã tsóâ tsouã jánhå taã chóâ jáhã nénâ uuuå tsoè jeê iiiå mønâ tøhê guionâ tsouã guiaâ taã taã reã lùã guiohà jáhã nénâ nonê lùã tøhê guionâ tsouã jeê nonê mønâ jonà baâss tsóâ jáhã nénâ mønâ tøhê taã zianè tsouã bahâ tsouã guiohà jeê laã nenã lù guiohà jáhã nénâ.